Diin, rab, birab binnaar binnung burkuun, burbeer, farfada, tirkamo komo, sher din, she rab, sher, birab, sher binnaar, sher binnung, sher burkuun, sherburbeer sher farfada sher tirkame komorab komo rab sher din, komo rabshe rab, komorab sher birab, komorabsher binnaar komorabsher binnung, komorabsher burkuun komo rabsher burbeer, komorabsher farfada, komorabsher tirkamo ko̱mbirab, ko̱mbirabsherdi ko̱mbirabsherab, ko̱mbirabsherbirab kom biralsherbinar, ko̱mbirabsher binnung, ko̱mbirabsherburkun ko̱mbirab sherburber, ko̱mbirab sher farfada, ko̱mbirab shertirkamo ko̱m binar, ko̱mbinnarsherdir ko̱mbinnarsherab, ko̱mbinnarsherbirab ko̱mbinar sherbinnung, ko̱mbinarsher burkun, ko̱mbinarsher burber, kombinar sher fafada, ko̱mbinarsher tirkamo ko̱mbinnung, ko̱mbinnung shardin ko̱mbinnurgsherrab, ko̱mbinnung sherbirab, ko̱mbinnung sherbinnar ko̱mbinnung sherbinnung, ko̱mbinnong sherburkun, ko̱mbinnung sher burber ko̱mbinnung sherfafada, kombinnung shertikamo, ko̱m burkun ko̱mburkusher din, ko̱mburkun sher rab, ko̱mburkunsher birab ko̱mburkunsher binnar, ko̱mburkum sherbinnung, ko̱mbinnung sherburkun ko̱mburbersher. burbeer, kombinnung sher fafada, kom burkunsher tirlamo.